जिरोतिती बिजोड संख्या गन्ना हे कह्लेसे सुरुमे ते एक, तिन, पाँच, सात, नौं, एगारा, तेरा, पन्द्रा, उन्नाईस, एक्काईस, तेईस, पच्चिस, सत्तईस, उनतिस, एकतिस, तैतिस, पैंतिस, सैंतिस, उन्चालिस, एकचालिस अस्तिही कर्के क्रम अनुसार बढत् जाई।